باش نجمعو الباليزة مزيان من الاحسن يكونو عندنا المنضمات ديال الباليزة كل منضمة كنديرو فيها حاجة بحدها وحدة ديال صبابط واحد ساشية ديال الحوايج الكبار واحد الساشية ديال الماكياج واحد ساشية ديال سيكان واحد ساشية ديال الملابس الداخلية و هكا كاتكون الباليزة منضمة و كنفرقوهوم على جوج جيهات و من بعد كنسدو الباليزة بطريقة امنة